So a yiɗi amfira woyayel salula maaɗa bo ngel nyifi. A wawan tefa nyo'irgel maagel nyo'a. So waddi sey nyo'ita, ko nden ngel ummaake. Amma gongel ummilautaako ila, sai ta renti.